Lafa hanao meditation zao koa zany ny atao la mandeha amin'ny toera calcame-ny tsy misy ania ania. Amin'ny toera calcalme ao amizay ategna da akipy i maso io, la miay soa amboary aby ny fomba fiegnategna iny misito rivotsy inefatsy mifanesy da avoky tsimoramora da misito rivotsy inefatsy mianesy koa sa avoky moramora vita zay akipy maso io tsy asqia inonino ny anty say aoda eo anao magnrignery magnerignery magnerignery tsy ataonao misy inonino mihintsy afakya anao mieritseritsy ny toera tianao hanana, afaky anao mierotseritsy raha soasoa.